fori shiminu tai shiɓɓa mu din palmu niddin wena palmu dai anbumunii kasuwa, minu ma wako kasuwa wa pillu ii wa pippillu wei toh minu mayiko minun miru minah ma pallemu mayiko mireman minah munu dai mundi ganohii ii amɓujo kasuwa, ta ankanli ankali kannan minu watuii minu watuii gannah ampijemunii kasuwa.